Oiraarei bo hukubuu'ua haia o riirii'upa oo'ore aripu hukubuu, uu bo birabira roga'a haia o hurabuu oo'ore aripu raata tahiro. Bo tabeo roiraba roo'ore roari haia oiraarei bo kepai o taupa pitee oo'ore bo ariabu bo kepaiarei huku pitee. Bo rapaato roga'a sa bo rapaato'oo oo'ore bo ariabu, bo sisii'o, aripupita, aripupita oo'ore bo ai'o haia bo eaka'oo oo'ore bo rukutu, a o taupabohara oo'ore bo hukubuu oiraarei oo'ore bo kepai. Iisio pita kepai'oeaa oo'ore bo hukubuu oiraarei roga'a bo raapaato sa bo eakaarei huku'oe oo'ore bo rukutu bo ai'o bo kato'oo haia bo sisii'o. Ii'oo ii tahiroo barariabaa taha'oro bo ai'ohara barariaba, toke keharo haia aripupita o rasu pitee oo'ore bo rasuro iibooe oo'ore bo ai'o. Ii'oo ua'oeaa oo'ore bo hukubuu'oo oo'ore bo kepai oiraarei oo'ore bo ariabu bo taupa'oo sa aripupita huku'oe oo'ore bo kepai. Ii'oo a riiriiharaboroo pita o ririi- haraaboroo eakapita huku pitee, huku'uopa boorii bai boatoi.